Zah lo izy koa misagfidy amy dite ndraiky kafe aleko zah misafidy dite satria o ohatra ny amy dite tsy misy fiantraikany amy vatana na amy fahasalamana ndrekindreky izy koa ana mihignana kafe igny izy koa anao tsy mahazo azy ndrekindreky mitaky izy, asa ohatra hoe amparariny anao marary lôha, fa na mihinana dite anao na tsy mihinana anao na mihinana mety fôgna.